जो मैं सोन को समय चे सो जे लगभग लगभग छ घंटा या सात घंटा मैं ये सोचियन केन्डी जो शरीर को आराम को घंटा चीन वो आठ घंटा चीन काम साई काम सात घण्टा का नींद जरूरी चीन